Iho tukue limón ján, iho tukue lima limón iho kuenta tu kue china iho kuenta chite nani chite, chite tixlajan iho nani chite perón iho nani chite nanu ján iho inani kuenta njuna iho unkachi te kue kachí he yuján iho kuenta mantarina iho kuenta sandia, iho melón iho kuenta piña ján iho kuenta taka nani manzana iho nani kuneta kuta kuenta tukue china, kuenta kache chingu iho kuenta tukue kuenta ya'a inani kuenta toronja ján iho taka kue kuna nuu uta'a iho oni iho nune ndutu xapero ionka fruta ionka.